Mmm, Suma'asum, yelese'ere n boi suma'asum puan de la a de la yelebise'ere n pa'alɛ ti sɛla woo ani mama ɛɛn hɛɛn. Ya san bɔna tiŋa puan ti suma'asum bɔna nɛŋa tɔlega boi mɛ. And suma'asum san pa'alɛ ti tiŋa la puan zaba ka boi bini. Tiŋa la puan ayima ka dini la ayima ɛɛn hɛɛn. La san le dɛna ti ya boi la yire puan, ba pugum, yelebire la pugum pa'alɛ se'em la, fu suure ani la mama Fu suure san ana mama la pa'alɛ ti fum la nɛresɛba woo n boi yire la puan. fu sira, fum la fu kɔma fum la fu yentaasi, fum la fu sɔ fum la fu ma la nɛresi'a woo n pa'asɛ buuri la puan la ya sua ani mama la taaba. Ayima ka tari daaŋɔ la ayima. Ɛɛn hɛɛn bala n pa'alɛ ti suma'asum boi. And sɛla n ni iŋɛ ti suma'asum ka bɔna de'e zaba san bɔna, nɛreba san ka nɔŋɛ taaba,. Nɛreba san bisɛ ti ina n iŋɛ mam se'em wa ma kan to'e ɛɛn hɛɛn. Bilam n tari zaba wa'am na. And yelese'ere n pa'asɛ bini de la suma'asum tari sum mɛ paa zo'e zo'e vom puan. Suma'asum san bɔna tiŋa puan nɛreba wan tara nɔyinɛ. Suma'asum san bɔna tiŋa puan nɛreba wan nɔŋɛ taaba. Suma'asum san bɔna nɛreba tiŋasuka la de'e sɛla ti nɔyinɛ bɔna ɛɛn hɛɛn, ti nɛŋa tɔlega bɔna bini Bala la suma'asum de la yelekãtɛ